Üts kõgõ kuuldamb elläi, kiä talvõl makas, om kahr. Sääne pruunkahr. Ja täl om hää tuuperäst maadaq, et sis talvõl ei olõt täl nii pall'o süvväq löüdäq.